ནག་ལོ་དི་ཁང་འཁོར་ལས་ལེགས་འོང་འཁོར་དེ། ཀེས་དི་ནག་འཆི་ག་དོ་ཡིན་ཀམ་སྐུ་བ་ཆེ་ན། ཁང་འཁོར་གི་དི་གུ་བཻ་ཀམ་སྐུ་ནག་ཚ། ཕ་ཏ་རི་ལིང་གི་ཟིག་ཏོ་བཻ་ཆབ་པོ་ཡ་གབ་ཏོ་བཻ། ཨོ་དི་ཕ་ཏེ་གའི་ནག་ཁང་འཁོར་གི་ས་དི་མེན་གཏོ། དེ་ལེ་ཁུ་ལུ་ཀེས་དི་ནག་ལབ་ཏེ་གཏོ། ཁུ་ལུ་ཡང་ན་ལང་འཁོར་དེ་ཀམ་སྐུ་བ་ཆེ་ན། ལུང་འཁོར་ནང་དི་ནག་ཚམ་བཀོང་། ཇུ་འདེ་ནི་མ་གི་ཡང་མ་ས་ཀོ་ཕ། ཆ་ཕོ་སྒུ་མ་ཕོ་ཀོ་ཕས་ཏཱ་གི་ནག་ཚ་དི། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གའི་གུ་ཆུག་ཏོ་བཻ